Ọdan ka lije le olaọda ne ge tu koo chegba ligiligi, lẹbẹẹ kọọ oje kaipinọkpa ogba, odre n’aipẹ gɛe ole aman kọ da n’aipẹ nẹnchẹ ge tu ko la ole, uwe owiye kaipe nẹnchẹ, ẹgo gbọla kaipẹnẹnchẹm anọ ola tọọdo kwinya kaa aọda kwẹnyi kwẹnyi duụ mbaa w’oda naa gee bije gei ya pii. Ohigbẹgọma ọnda kije ge bieeye wa, aman o geje gaya k’ami aboim ije ige bieeye wa lẹya ibin eeye ge wọda nooge nm’ipu oge nm’ipu kawọ abọiyọ. Ọnda ka leeye a le nm’iipu kọọ naje ma ko ii, oligii nun lẹnyaa oojum. Age leeye kọ dai yọ nen, age leeye kodai yọ ọnda ka dọọ k’oligii nun lenya jum, ogee jam meml’apọle kọlum agee dọọ ko ii eeye ge nmaabọọ wa aman achohile uwa dako lọọ le chaba chaba chaba cha pii chẹẹ ọọ aman eke gee lẹ chaba ekeeye gaẹẹ, ọma eeye a non doka kaa yẹ ka nọọ achohile liye baabaa eeye enkponu iyabọọn, achihile iye baabaa uwa yọ ge dakeeye uwa meeyen, uwa yọ ge dako gweeye uwa no gweeye egaduuman aman achẹ no lijen ma uwa ke lọtu ogbo uwa ke leeye, uwa ke yọ ga gweeye ml’oda neke lẹya omaya nun dọọ kahinii ii ije olẹ chegba, ije olẹ chẹgba ake ge lije a lẹ chẹgba duu, ije ochẹgbaa odan kaje le lẹ oge bieeye wa. Ije ge bieeye wa okohile ije kei bieeya wan ohigbeegọma ndọọ kẹ la kije, ọdan k’ije ge leeye nyaa ow’ọdo gbaji. Ije ileeye ga non, onda ko je woo bi waa ije ge bieeye wa okohile aman ojama kuu oola nege dọọ k’ọchẹ ge leeyea, ijee leeye gan ohugbo ka chohile lijea babaa, uwa yọ ge doke genya nege leeye lele aman kege leeye la le uwaa man, an ọnda kai t’oihi baabaa chee ai tẹẹg’oochee adọọ kọọ ẹnẹm achonum miọọ ẹdo̱k’ije ẹgẹnya chẹẹ kaa ge leeye jela gam, onye chẹ jeeye la gọọ ọchẹ duu chẹ jeeye la gọọn. Imi nege jeeye la? Ọchẹ duu ije lanon. Nkọda nege jela na la gaa ne, uwa jeeye lan ohigbegọma ake leeya gan. Ohugbegọma ọnda ka jen lije nakejei le chaba chaba, a leeye gan aman ogee woo chẹgba achohile ge dọọ keeye aleeye ga? Aleeye ga non aman ije ge bieeye wa ii okohile ije ge bieeye wa gboo ohigbu kọọ oobiwa k’ijea ọdan ka lije le age bi ilaọda ohile lẹbẹẹ kanọ onyiye, ukwọ ogwiye kaipe nẹnchẹ, ijenọkpa ogba, ọdo la t’ọdọkwinga kuwo, ije kọle ogba, ẹgẹ nyaa naa ge l’odre lẹ, ẹgẹnya naipẹ nẹnchẹ ge ginokpa le, egẹnya nawo ge bi kabi itọhi aman ka ge bi yọda kwẹnyi kwẹnyi kuwọ a. Ọnda ko lije le na laọ dọma yaya ya. Ije ọma leeye bigiọ ligi ipunu ẹeohugbu kolo hepa k’unwalu kuwo ya go nma’anu ee. Aman oodọọ ƙije ge leeye a, ijee leeye ga non. Achohile biije kwabọ uwa yọge dakẹgenya nge leeye ma le uwa nan. Eeye woda nage lẹ nm’ipu, ọda na ge dọọ koo ii ẹgẹnya nlẹ nya nyiyum chaba aman ka gee dọọ koo ii ẹgẹnya nlẹ nya aman kọda nlẹ nya jum ẹẹ age yọ gweeye ml’oda naa lẹanẹ. Aman achohile adan ke lije a lẹ, ije, uwab’jea aboyọọ uwa leeye a gan hugbegọma eeye w’ọda n’ọchẹ legan, eeye w’ọda n’ije ke lagan, aman eeye w’ọda noo ge nm’ipu k’awọ abọiyọ. Ọda n’aache koo koo ii ichẹ nge gboo gweeye age gboo gweeye aman olachohile ege labo kpo t’aọda alewa ọda noo ge yejiluwa ta ẹgẹnya ne jiiwa yaleya oge cheluwa ge meeye gen. Ẹgẹnya nege yale mẹml’iiwaa ochẹ leeye ge yọ mẹmluwan aman ẹchi duu nake ge bi ije na le to ohi kọọ ndako leeye beeye jega, aga meeye eeye enkponyu lẹya akoo gaa man, eyee maa laga. Ọnda ke jela, age ko ii ngee nyọ ga la ga aman gbabọ ne ke jeeye. Laga n m, eeye ke gan woo l mem’ije gan. Ohigbegọma eeye w’oda nooge nm’ipu eeye wọda nege jelan. Ọda nejela gaa n’ọchẹ bije kunu bile lagaa ohigbeg ọma ọdan ka biije nakoo le toihi nana kanọ ga jeeye la, kano ga leeye, onye na ma ge jeeye eeyea koo le kpọ naana, achẹ lewa oo chee jelan. Uwa olela wọọ kee leeye ẹnẹ aman k’ẹhọ kpo bọọ ọluwa du duun uwa ge kpọ bọọ lẹ ohigbu keeye wọda n’ọchẹ ilagan oke wọda nake jela gan du. Ọda nege jela naa la gaa, ọda neke jelan, ake gaa la gan. Ẹeye w’oda no ge n’ipu kuwo ne.